أنا عادة بقوم الساعة سبعة الصبح. أبدا يومي بفطور خفيف. بعدين أشتغل إلى ما يقارب الساعة عشرة مساءً. وارجع أنام حوالي اتناش في منتصف الليل.